Way ittu gafale maa e ley, sey ɓilaa hiite maa e dow maade, nden taggaa gafale maa non no ngiɗɗaa-nde